Ilà moa lahy, ñy fingaa fandesan-kany, ñ'antony: -Hañajaria nteña sakafo raha reñy mba hiaro ñazy aminy ñy loto, mba tsy hampanintsy ñy hany malaky mandriky, manahakan'izao ñy hena, mañamora koa ñy fañajaria hany maro, mba tsy sahira nteña lafa mañomea sakafo olo mar.